Cultura sri lanka kua cultura mopeti tëtaguaju jetayae joko mbae imiari mbae, mbaepe jare jetayae jaereta itumpavi, guirovia judismore, kua tëtape <noise> jaeko <noise> oikokatuyaereta jare guinoireta influencia colonial, monumento jeta guinoireta opaete <noise> jokuareta jaereta omboete jare <hesitation> omomiratavi iareta mbae actividad oyapoyave